إذا أنا قمت بحرق طعام وهذا الطعام علق بالمقلاة شو راح سوي؟ أول شي بسويه هو إني بحأول نضفا بالطريقة التقليدية ، إذا ما نفع فبحأول إني اچيب موية مغلية وبكبها علي هذه المقلاة ، ف ممكن الامور تتحسن شوي إذا ما نفع بتچيب محلول صابون ممكنه إنه ينزلج.